Jeta vi ko yaesa yae mbɨyape reta pastele reta jeta oyeapo jaeko torta <hesitation> oime ye guɨnoi mbɨyape jaeko pasteles de chocolate, <hesitation> imilla jokua iru va reta opa ko ombo yea yea reta oyapo <hesitation> opaete ipuere vaera jegatu ñanemiari yave kuare